Must värm? Noq, ma'i tiiäq, mul tull' miilde, et Hispaania inemiisi rõivaq ummaq sakõstõ <laughs> mustaq. Ja sis määntsegiq plastmasspangiq, midä ma näe ja sakõstõ määntseki rahakotiq ja sääntseq. Ma'i tiiäq, muld um jo must kah ja mõnõl, silmäteräq inemiisil ummaq ka mustaq.